Rasuradorako oyeporu ipuere vaera eh yaipo jare yaeki pipe ñanerañikara, ñaneapuara jare oime yave yandera yanderova rupi jaerako oyeporu kua rasoradora ikaviyaeko oyeporu kuanunga ipuere vaera opakavi yanderova yaitio kuape